Buyuk Briyaniya ya'ni birlashgan qirollik madaniyati haqida gap boradigan bo'lsa, hammaning xayoliga birinchi ularning odob madaniyati kelsa kerak, chunki birlashgan qirollikda yaxshaydigan odamlar judayam iltifotli <hesitation> qachon qarasangiz sizga iltimos, marhamat, rahmat deya kozlarini miltillatib qarab turishadi. Ularda odob etiket qoidalari judayam rivojlangan.